إذا صاحبي لوج على خدمه بعد التخرج و ملقاش، لازم أول حاجه يركز عليها هي تحسين سيرتو الذاتيه، يحط فيها كل الخبرات و التدريبات لعملها <hesitation> منبعد ينجم يقوي المهارات تاعو بالتكوينات و لا تطوع في المجالات القريبه من التخصص نتاعو و بلا ما ننسى أهمية نتع المعارف، يعني لازم يتواصل مع ناس في نفس المجال و يشارك في فعاليات و لا مؤتمرات و الأهم من هذا الكل هو الصبر و الإستمراريه لأنو الفرص تجي مع الوقت.